Kudriyaa doloo mbir ottukoo mbar ottuk, kudriyaa doloo mbir ottuk tal tuur waagunun taarik yak jaa aŋaa kuley, gak tiigin dar sila naa bar ka mamaati, kokoo menii waagunu jaa lahadi wii bar yak tiisi nan ti mamateri, kokok menik tiigin ŋun ner ma morŋa zigin wurŋaa meniinu kukuŋaraana ner ti murŋa kuukuvaraana ner wurŋan aasuŋun jaahas siŋen maŋ kaŋ dittir ottuk tal tuur nokoy mi, yak jaa kokoo menii nu liŋak tek dittir n̰aaman mama, liŋak yak n̰aaman mamak tiigu, liŋak yak jaa taab aŋaa lolii melek ti, en̰ik gu kaa boŋ tiri, chaarin kaa hor tan, tirmbil gu kaa alka meyil siŋen, alka meyil siŋen en̰igu talnak boŋ kaa tir ka kubuŋoo nu kaa nduu nun ner rococo tirka aasuŋun ti mereene irik tiigin mamaateri. Mereena gin kokon mamaatiŋ wujaa liŋaagu wii seer dokdere kaa nanayti, liŋak yak wii seer dokdere kaa nanay tiigu ŋalaa faanan mooto kaa ti yir murŋo wey mooto yir siŋek menik waagu liŋak yak jaa tiisi nagu maamaanu ti, liŋak tiisi nagu n̰aaman ŋalaa mamaytiigunu, baar azum irii tiŋgu mukuno baar azum irii tiigunu lokoorii nu lamaraa teneenu tabuu teneenu aŋaa kulley ti aataka wetir gukan met mattamaŋan koko koko mamaynun hillek tek kulak mukuno, hillek tiigu n̰ornak ti koyek siŋen muŋo gak tiigin jaa asur nokoy ti, bariktii gin koko, koko wii hillek baarik kaa mukuno hillek mbaarik tiigin kay jandarmaa hokumaa naanu kaa indi, Indika barik tiigin waŋgu baar suŋun mamayka liŋaagu jaa lokooriinu kok chadar mandrake. Chadar waagunu jiŋ mborŋoo kaa liŋak tukunun barik diŋtek kay, ille chaarii tiŋgu n̰or dittir ta n̰aaman gaate, aa tika mamayka barnu halas iche tiitee tiday, iche tii tee tiday nun n̰ee tiŋ liŋaa tiigunun mokooriinu, bitasii yak jaa talun ner lulun nak nusuress, waagunu dumnaanu chadar yak jaa dilep irrii wagunu andaka dumnan koŋoroŋ too nojir bar nuŋunaa, too maa tal nindaa, too kolii kadawan nindaa, annaa tika ti bar waŋgu yokoyi bitasii tiŋgu fat sun, hiya muhirip tiyoka hillek tek tindaka hillek tiigu mandrake, haa hilek tiigu wekit mandrakaa nun kaa, kaŋ ke tara mokoyandi, kaŋ yak ille bes taa irka ti miniltee tan awsandi, kaŋ ke mokoorik kay, loode hillek tiigu koyok siŋen kok wujaa hillek tek tindi ka hiilek tiigin moŋoni, ŋonun subu murŋaa tiigunu, wii hillek tek sarap burku irik tiigu fot suŋun mala. Wujaa sarap buku ner haraaza wirgin mama, haraaza irik tiigin ner halas tii si mayanti, tiisi mayaka laaga kaa urŋo n̰aakaa win kaŋ yak mosul yak jaa suppurefek wir, tiigu andaka laaga kaanurŋogu ti, taŋ tenen jaa musuro, surun musi hedim sire, hedimee nu jaa n̰ee tiŋ kay yak jaa osurtuu melee, kay yak jaa hedimee too nindrii, waagu nu kay waŋgu tek danaŋ kurrak tenek kan hedim siren hedim nindriyaa waagunu jaa, wai nindriyaa ti, wai daa waagunu jaa ŋaasuŋun tiŋ kay waagunu kijii wenin tutuliŋka, lutoo wenii yak indriinu dumnan hortii tee hayaa wenin kaa hor tii tee, enjii sasalaa weniinu kaa hortii tey janaayin weniinu kaa kasiŋan indrii tee, osurtuu wenii nu kaa kasiŋan hor witetee, andriyan ti miyaari. Aa tika ŋonun mala suba tenen wurŋan suk kaa eyiŋi suk kaa wekit eiyiŋ nun halas. Zumulaa menin nak erfikee menin nak tek wii tindi, am barik bahar giniŋgu yokoyii akay tiigunu, anduri, wekit tii andurii tiigunun am jaa kay yak ootel jee melee chayii hedim niree tiŋ andaka tek chayii n̰aaman nanay tiigu ti turi suti andri, anna tika set siŋen alaa tiigunu erfikek menik gun hillek menigin nak ukuno, aa tika kaar kee ŋotima gara tir ka am jaa, koden ti mara, irka n̰eret kulak soorik wene ka, soorik gu jaa kurogin kolii ti, yak jaa suu kanan ner aa tika kurok gu jaa kemtuu tene yeryerii nun teket okoyandi annak, aa tika n̰erek tiigu n̰an Malaka tasuu nun aka, tasuu waagunu jaa bahar kalak yak jaa n̰iliŋalak, Beenak ladii yak jaa cat nan kan ifiriikiyal wusta nan kan ti, haabarik tiigin okoyka kay jineenee tijee aŋaa lolii indriyari hadar naa, jineenee nindriyarnu jaa n̰aa kaa win. Kay yak muwaatinin yak jaa wii nindaa tiigunu bee map lutoo waŋgu wasanderi aa tika ta barik tiigin kayak laajiyin, irii yak jaa suudan kaa ner naraa tiŋ andaka bahar kanaa nun dum lodoo kaa, muliikiyee kaa salataa kaa, jirjir kaa, baamii kaa waŋgu dumnaan windriyari ajip urŋo n̰e kay yak barik waaginiŋnu indriyanda arka jaa, waŋ niyek wambay, maŋ jaa masaa kin karan mindrii ten masandi, laakin waagunu andaka fursak yak jaa riyal nambay kaŋgu bee barigu trufunun enjin ju tindi, aasuŋun enjii waŋ kan met geder sun lutok ŋalak ndiŋirin min̰te anna tika ti maŋ hedim mire aa tik barik tiigin wey kujinin suugin akara, suugin akara ka jaa bar nu asur tuyo, asur yekit tuyoo nun suugin kokon, furgudaa ayŋiri wonjoo tiigunun ti aŋaa fakar orŋo furgudaa yak yaŋan alaa tiigunu, lutoo yak jaa tahaniyee irii waŋgu waanaa aŋaa yowoo tika ti ayiŋiri, wujaa chayee kaa kubayek an̰aama. Aa tika barik tiigin ner suugu welet siŋen yokoyin, kay yak suugin naraa nu zaata ke kay lolii, too suudan ner, afririikiyal wusta ner, too dun balat menii cat ner suk yak jaa suk aŋaa kulak, tika yokoyin, asur ondokur tuyoka taŋ kujinin karan aasuŋun hada siren wujaa barnu kir torŋoka, kujinin akawekit kujinin akaa nun kay nu halas suugin ner bahar nu battaa su wii ifiriikiyal wuta kaa weyi, haa n̰ek kan ma gatta wiri bahar nu zaata tiŋ likey ti, kaŋ met jaŋ tattamaŋ tan laala lutok tek markabak yak jaa suŋoo yak jaa fefet nindrii, kulik wenigu fefer nindrii annaa suŋoo tiŋ kan ti kerek sunti, aasuŋun lutok wenik yak kay tanan kay tanan «hesitation» wattam tiigu n̰aaman unduŋo, annaa kan ti barik tiigin halas enŋeeriri too mabaŋ taa nir, kaŋ haa mabaa ki yak jaa ifirii kiyal wusta gideŋ ŋuma kakay arka jaa laala maŋ balak waagunun ti mindi. Balat waagunun ti mindi aawir ka ti hiya halas mabaa yaŋ bar tiigunun kindaa arka haa, maŋ wasa bar waagunun duŋoonu dumnaanu dee menii, joosii menii kan, ber menii kan edisii menii kan dumnan wasa balat waagununti mindi, aa irka ti ajib orŋoo teri, tika tiigunun ner wujaa kujinin kara ebeche maari, ebeche mamartigunu wujaa kar wujaa haraaza irik tiigu hacha suŋun kar sarap burku irik tiigin ŋonun wujaa subu de suugin oyŋoo tiigunu mabaa andaka, talun ner, lulun ner, moto ner, minchak ner gidi, gidi su weri wojoo tiigunun ti, lutoo yak jaa chumar irii weneri ka kay gun daŋ irka in̰aa tiŋgu okoori, anna tika jarbisii yak jaa esee dur ir nokoy, tika ti riyal nu jaa dumnan riyal yak jaa jine suudan naa irii kan ti hedim ire aa tika ti liŋak tiigu n̰aaman mamartiigunu ondokur tiyoka hillek tek mara, hillek tiigin maraa tiigunu jardarmaa kaa kay kaa lal siŋen indi. Kawiŋgeeri ŋuma kakay irka maŋ jaa gosbeeda ti mamay haa keree was kay huruumiyee bar waagunun kar kay in̰ka ti maŋ wasa jandarmaa manaatik yak nindaa waagunun ner lal siren ti amnii naa masalak gin ti lal murŋo teket aasiŋen kakan kalaka ndek jardarmaa waŋ kaa owol nanay wi, tikandek tam woroŋka ndeegu sal mirer ka ndeegu waŋ kan kooky aa irka ti muhirib naa sal siren Malaka jandarmaa nuowol uyoka maŋ jaa ŋan̰aa mirkika kar mantakak tek hillek tindi mantakak wenik tiigin musuro, haa kaa taa irka maŋ jaa laala aasuŋun met maatan ile ŋonun tan awsandi kaŋkaŋ, aa mirka barik tiigin kakutujee wenii kan maŋ ka acha menii kan waŋ kaa kaŋ tek hillegin ner wanaraka cheyee ndriyan talaka acha siren, moŋoni subu en̰ik treŋ toroŋtiigunu, maŋ wurŋan aasuŋun sir miri sirdaa menii tiigunu nahar menii tiigunu ndaŋa, ndaŋa, ndaŋa kar. Bahar nugu gata suŋun muhirib tiitiigunu, hillek tek abgicheeray irik tiigin mara, karan barik tiigin muhirip naa salsiren, kar araadip irik tiigin wujaa acha siren hut menii n̰an acha siren hor, aasuŋun ti kar gosbeeda koluu ŋonun sundar tenen jaa afuwan kuukuŋaraana ŋonun sundar tenen jaa gosbeeda karan aasuŋun gosbeeda ner jaa ebeche mara. Waŋ andaka lutoo yak kijii emben nindaa, fikirak yak jaa wasa «hesitation» Kiyan alak waagu bur kimbirnuti waŋ dumnaanu kayak menik yak jaa elfen hamistaachar naa tiigunun nak ti.